Kwahura enyama yaawe kurora yamara obwiire bwingi no'kwata enyama yaawe, no'gi tekamu ekisuura, Ogitaliika no <hesitation> gyahura orba no giteka mukyoma kyabajungu, mukyoma e'kyamasanyarazi.